Awawan a vinda koh a watta ha nyaloma aviya hande daga minti kaza yahugo minti kaza mi waɗan kaza nonnoi a vindata boo ta yaɓɓutu. Fajira mi huwan awa gotel kafin mi yaha kugal. Toh me yahi kugal nda ko mi watta, toh mi warti bo mi waɗan kaza. Nonnon awawan aheɓa junde jam bo awaɗai kuɗema pat natai nder wakkatima